برطابل محبش يتحلي نحاول نحطو فالشارج اول حاجه بالاكشي نقول طايح شارج ماحبش ستحل كيفكيف نحاول <hesitation> نحاول معناها علول وحدي ننزل علقروصا اكسيتيرا محبش وحلت ملقيت بيها وين دونك نتوجه لاقرب سلايكي نتاع التيليفونات و نعطيه التلفون و نقلو امان صلحهولي خاطر انا وحلت